فما نهار، <hesitation> فما ساحر <hesitation> صغر نفسو بالغلط عن طريق تجربه عملها جديده و في عوض انو يكون أكثر قوه <hesitation> رجع بحجم صغير <hesitation> ياسر وما نجمش يرجع لحجمو الطبيعي، خلال الرحله هذيكا باش يستعيد قدراتو اكتشف برشا <hesitation> حاجات اللي ما كانش يعرفهم من قبل عن السحر والأرواح.